kalau makanan biso bikin stamina kuat tu biaso nyo kek telor, kek sayuran biaso nyo tu, biar ada vitamin jugo kalo kek telur kan vitamin nyo jugo banyak, terus bikin kenyang terus dapat telur jugo mudah di pasar-pasar atau di warung-warung jugo mudah dapat telur dak susah dak macam daging harus cari ke apo dulu ke supermarket, atau ke pasar-pasar kan juga jarang nemu daging ado beberapo pasar yang <hesitation> yang jual daging tadi, terus kareno kalo telur tu di warung di mano be dekat sekitar rumah kito mudah dapat nyo, terus sayur jugo bisa kito tanam di belakang rumah kalau dak mau beli, kalau mau beli yo di pasar, kalau tempat aku biaso tu kalau mau beli sayur tu harus di pasar di warung-warung jugo do tapi, dikit nian, kalo di pasar itu banyak macam nyo sayur, bisa kito dapat kan terus untuk pasar nyo tu jarang jugo dalam satu minggu tu cuma sekali hari minggu kalau di daerah ku, tapi kalau di tempat lain <hesitation> samping tetangga daerah tetangga tu biaso nyo hari selasa gitu kalau emamg kebutuhan di rumah kayak sayur, telur habis kan bisa ke pasar tetangga buat beli telur tadi samo sayur atau daging.